Uu juu, na tu vina ja ni tuu xaa tu, este <hesitation> tatiub jaa kaka’tu suchi lulia jii, natu este taka kaa jaa kantisotuii chii kajinii, te na tu naa chii tuu, kuu ni kunchaa mana suani, kuncha mana suani chii este tu tuu na nanii tuu jinu ñu’uno xaano yua pero este vina jani tuu yua te pues kajataii ini suchi luli ya’a jenaii, te nau sa’ayo te ioo maa vina te <hesitation> natuu yoo, natu naa chii kuu kuu kunchavana ntatiun yua chii kuu kuu nchaana suani.